Ndikka mi wolwana yaare himbe haami yahi fu dow mi wolwina dabbaji ngam dabbaji kam komoi andi dabbaji wala wolwa nden dabbaji feere awolwanabe ma haa noi wada amma amma yareeji duniya do ha ajippi pat ko goddo weefu adon nana nden awawan alornitina mo midon yia kanjum do buri